Nakuteyu lapicero lotananté, xon ona xhinxi talaka xaxu, talaxu carta u. <hesitation> ichintal kula hí itá ye'e lontá la kakaye kuexhi laivi naxhi meini lapicero, tanantei nda kala hí tarea inter lakala hí tajaye'e lonta kuc <hesitation> ndei hi hite juana lantei lapicero.